أولا نغسل حالتي، نعمل الكريمات متاع وجي، نراجع نهاري ونثبت في غدوش بش نعمل، نشرب حاجة دافية، نأكل حاجة بنينة، نقرأ كتاب، نتأمل شوية، وبعديكا نحضر روحي للنوم، نحضر فريشي، نحضر روحي، نغسل سنية.